Va anga yo me va anga moi a vatono mo yo me muntoi mana nga kusier mo va, mo puanga mo blik mo puanga mepka. Meta girie sier vai anga va e leuro ni manga me bir ta pipi vai a vatono ale mana nama, yo me gole mo nounto mana nga mata girie sier somo niptu buka puanga tita roie ano manga me bir mene sier. Anga sona mung kone e per. Puana mata girie sier somon to buka sieri ko kone keka deltu lo mana lem siam ke deltu lo mana lo herek mo ke deltu va sae horek, sae horek ena ke lung mon, ke tin e per tema horek, keka lu lo mana lo horek ke lu lo mana lo lem kekeni anga ike buop ne mamasie na som pi mana nga. Mo to buka sier a vatono yo me mung tong, mo in suku anga me blik mone unun mone him kok yo me mung anga vatono toi mana nama. Mana na ka mepka sier mo lunga moi, sier ta vablik sier ena ma, ke va girie, ba girie <hesitation> va baranga girie kem anga lo. E leuro ni manga me bir ta, ta va tiou i au ya vatono. Ike seme mepka, mepka o seme lu mo mana ma lo <hesitation> horek, mo manga pur mo var pulo, keka mui mo deltu va mana le kekeni, vanem ike ra ka deltu lo mana lem mo ikem lung mo leuro na mani ko ta poke au yali mo ike na lung mo leuro na. Ke seme ringom tom birbir puanga yome mung to ena ma yome mung to pua na tomung, tomung ma ke ringom tom tono e pe hua, tere tan ane pe hua some pi. I ho nema i ho sier birbir mo mung kone ndaun ana no siam kun da no pe hua si, pua anga tova somo ni roie tanga to baranga non steret, alo leuro na manga me birta roie tanun. Why mo ike deltu mani manga pur ta poke unia, vampulo ta poke unia ne deltu. Tita soke tamun e ke mui, muau de mo mo nae di buka. Kote sem ni pi toke komia, siam ma mani ta blik enima ko anga si va lo ne va nini manga ta gua buka manga ta va buka manga ta ka blik. Kone barasi lo sier ka to buka sier, ha bar sier aunga lu manga, buop mo manga buop, yo me utor to pua na ma au ya vatono lan sier, manga pur ta poke unia mo to di mo na he di. <noise> Mone ptu puana buka, keka mui mone ptuni to masi nema mo masi nema siam ke va kon mer mani ni mo mani kiri ta gole. Moni sene in hadi, mani min son in hadi kone kusier to denan. Anini ma anini kusier mo ta girie sier enini ma, sier eni pua tonga to pua di ko. Manga pur anga tomung tito ta to buka ti mo horek birbir <hesitation> ta kam lo di ar e bui bir ta kam lo di mota in e di mo di ta gole, anini siam ma, manga ta va, va ne ker mlo manga, manga ta va, va ne ker mlo manga kone kusier manga ta girie <hesitation> horek se kata to buka sier siam. Yo me utor alo pua na tomung, tomung, tomung ke seme ro manna torek ta munto mana anga mo va ho, mo mo diang kese me ro mana nama ku ike lung mo kain leuro ni. E bur leuro anga komun em ike na lungo make mo ne diang mo ne vaho, ko ike ka lunga mo mangana na na me bir siam ena ma ti sulu lo vatono nema balom tumtum au lo mani me bir ko yo mung to pua na ma mo vap ka horek ale mana, mana no me bir mana no manga buop to vatono, ike seme vapka horek se sama i to horek mo i po neker alu lie horek ble puana me blikn kese me to horek somo nu va buka mlol di tina ta vu buka mlol ke, mlol ke, nga ike na to buka ti, ko ike ka to buka ti ke po de mamsie rama a lulie daro ma mo ti min ke po nemamsie a lulie ti ta ke. Ti na kata mui mo va buka te ke, tina kata mui <hesitation> mo va buka mlol di buop siam. Pua ni me pura ni. Ka pua si kaka e ni pua ni mepur e mangana gua ko ike mo yo kuta mo lunga moi kuta mo to e mana nga asi vadik moyali toro mo to nedun mon nu va buka mo to nepka luliesier ko kena to ke komia ne mam sia komia kona anini au ya vatono ne masie ya toron dan toron mper konim ke bara gire kem, kem ka to buka kem siam. Ka yo mita lunga me putor anga mana nga torek taga mungoi ti vapka sier oti vablik sier ko yo ta mun toi komia ma me va nini me blik komia ku, ku kusier manga ta gire sier yo sona mung komia ma kusier manga ta gire horek se somo to buka sier malunga me mana birbir ku kusier horek se birbir ena ta gole ko kusier ro gua kona tomung min onia manga pur tomung ko kusier manga. Toro mana kolo nga nini, kusie sama vablik horek ble. Yo me utor alo puana tomung, tomung buop ma ka yo ni neni kirkir sona mui monia ma.